Nebyë dun xi'im myaj tëyën juëch ëch dun kabujyë tyam je'e xët's dun nyaj nëkëwa'atëyë dunt's chën kë yajxon xach, jadunt's chë keëbujyë wat's.